Like if I move to different community, I see people live around me. I will start- ehn you know making friend with you, show you- I will show my name to you everything. Like somebody one month like dah I start seeing yor behavior how aay looking- like you nah good person to me, I will stay away from you and be by my seh.